Yo so más dela calol, porque yo so una pressona que gusta abondu de bañal-si enas pecinas o la mari, amás me premiti de hazel atividais a l'airi libri colas mis amistais. Nel casu'l branu amás ai más oras de lús conque paeci que al sel los días más longus se pué de hazel más cosas.